<noise> Bosy, <noise> maro <noise> fogna eky raha evy eritriretin'olo <noise> nefa tsy marigny <noise> ny sasany zao ataon'olo fa hoe ankin'aody hony izi e.kafa magnano aody amin'azy zegny, taôlagna anazy zegny atao ambany ondagna. Ny sasany ndreka mivôlagna fa makôta hony bosy, mangeringery andragno. Fô tsy zegny aby izy fa izy ary mignon be <noise>